אִלָּא כּוֹנְת נְקַדֵּר נְכוּן חַשַׁרַה נְהַאר וָאחֵד כַּנְכוּן פְּרַאשָׁה, עְלַאש? חִית אֶלְפְּרַאשָׁה כַּתְטִיר בִּחְרִיַּה פֶּאלְטַבִּיעַה וּכַתְדוּז בֵּין אֶזְּהוּר, אֶלְגַ'ו זְוִין וְאֶלְמַנַאצֶ'ר חְלַאבַּה, וּזִיד עַלָּא הָאד אֶשִּׁי חְיַאתְהָא קְצִירָה וְלָכִּין עָאמְרָה בִּלְגַ'מָאל וְאֶלְחְרַכָּה.